<hesitation> Zavatra hitako zany miaigny agnatine rano zao de hippopotame raiky ,voay, izay angamba fa mety <hesitation> misy evao izy zany gn'akoatrin'iza fa raha raha heritreretigny tampotampoky akoiza zany izy da tena hoe sarotsarotry e mamaly enazy